Ann Malii inamaan huji ana ajirethe dhubathaan abasunen pesa ithi ana dharr yedhun dhuathan ananen akas pesa kadheno fedh yaani abasun hin wamma namaya huji pesa malkanathi ananen pesa khikhi jebithee malkhana ralefudhedhi huji than Mee ithi anadhari akasi sikadhedha naam dhib kadhiibii khadhethu hijiru ralefudhedhi ananen huji tunen Lilah ana jabdhua worr khaba ralefudhedhi adhes dhufaa jirr malipo malkaraaa ann lipiii huji khun huji ghudio hamtua